إذا كنت مضطرة أعيش بدون كهرباء ببدأ بتغيير أسلوب حياتي بشكل كامل، بستخدم الأضواء الطبيعية خلال اليوم، وبشعل الشموع في الليل، بالنسبة للطهي بعتمد على الطرج التجليدية مثل الشوي أو الطهي على النار، وبزرع الخضروات والفواكه في حديجة صغيرة عشان أضمن توفر الطعام، كمان بستغل وجتي في الأنشطة اليدوية مثل الجراءة والحرف اليدوية، هذا بيساعدني على تحسين مهاراتي ويجعلني أستمتع بالحياة بدون كهرباء.